اه نحب أن تكون عندي قوة خارقة في أنها تكون عندي قدرة على شفاء الناس، <hesitation> نحسها هيك حاجة تعاون <hesitation> البشرية بشكل كبير.